Funishiumen təu bai r: swo ci i dwag nəm yiri, i fab bu zəun məng bəg shee yi ma ya be, bəg ma ya numom m ma bəi, bəg hun kosai rig bəi ri, bəg hun abakuru, bəg hun bu nəm kəm kəm kəm hoo rig bəi ri jiri abəg rig yina nəng rig zwam nəng ma zwam rig nəng vak bəg avau wui be ma ked rig be a bəg rig ya yei ba a bəg rig nad a kurumam yi ba’ ri dori faghi sidyei si dye a swo she ri re tam hah funushiumen təu baí vi ri, n whoi whoi bəi rig fad hah funishiumen təu bai rig ri a dari ken zig kenu n nad zig bu a rig wab wua məng a dan ken zig kenu n ya zig be zəun n fag dori wah məng. A ma sid funikau wuh rig mpər ma bəi, bəg bəi gwag wu nəu tanu a ma pu’u bəg gbah bai wo rig ko bəg dad zig wun zəg wu ye yal məng sid hah i shad ya ne? Təui funishiumen retamhah i dan pan zig məng. Bəgkini wah i bad bad bad n nəi rig yei. I bad bəgkini ashii tashi ke təri n kak mən rig tag de ashii taghi ke təri n kak mən rig tag de ashii ke təri mare re tam hah məng nah im kang daun swo a nəm yiri daun a m yi’a aris zoo men n ma yak n ye dab. Bu tsyien n dəg a dəu bo fəri dəu dəu dəu dəu dəu, nəu ma tag rig nəg ye yam zapər dod m bəi ziw shii n kang bujiu abəg rig yi na ke funikai. Retam hah nəng dan sa zig bashe məng funishumen təu bai rig ri, funishumen təu bai rig ri vak na avau myi toah a kurumam a ku pən yi ake funishiumen hah kai jiri kai məng ba hah ma ken ya pini kəi rig gbah nan təng. Kəi ke shah təri kuruma kah rig pən təri. A ku sig pən na nəm məng i dəg i shii beshiu ataor kurumam yai? A hoo ye i bere ke funishiumen a hoo yi be ke shiumen hah wui i bəi veng dri məng i kah zim wu məng i sid bad jini wu mare swo kah i rig bad jini wu təri i nasanag n bad jini woh re məng i ma rig nah jiri i bad jini wu i ma zid a ke shiumen i bad jini wu i ma zo men i bad jini wu i ma ye z. g buzəun n zig be ke funikau yi ri i a kurumam a ku hwa yo voyei bu peu ba i pyak a ke funikau a kurumam a ku hwa yi voyei yiri bujiu i bən n whi be ke funikau a kurumam a ku hwa yi vo yei jiri kai məng re tam hah dori faghi dan ba yei məng. I rig sa jiri a swo ma mon dri rig a kurumam dang wui swo mpər hah mon rig bəg shee yi ba nəri ba hub sig ke yei n fad jiu dri pina chan. dub, ba hub fad dri swun jien, ba hub fad dri hunyein, ba hub fad dri swana m pəi huu re ke shumen bəg ye are tam hah swo a rig fad dub gbanawah, drizəun kəi kəb zig wo kai ba’a funishiumen təu bai rig ri. Kan tag məng, a ma nah nəi a kəin hah arig fag shar zəun a sasan arig wab nəu swo arig ya faghi a rig fas na bu bəgkini bai! A ma fag bu bəgkini bəi bəgkini wu ma bai ziu rig, daru zəun kah be she ri məng isid ne? Wanda a i ma nən fag dori wah n mah fag a tao bəgkini wuh wo ke bəgkinini atau zapər wud wo ke bəgkini nəm surr ma wud rig a dwab a wunu jini wuin toah n yak bu nari məng be ma ked i fag a baibai akəin hah bəi bəg gbah zig mpər hah akəin hah bəi bəg vii zig mpər hah akəin hah bəi mpər hah sa nəm, akəin hah bəi a hah sa nəm məng i sa ne n rig fag dori wah re? Kah fag re məng kenu wah dri mare kenau koh swab a swab rig ken re məng rig pən dəgkwoh. Kini yi jena nsani ba kpag-kpag bəg ba hwu hwo nəm bəg ba wuruwah nəm i ma hoo kini yi n hoo kon təri zang n vak kurumam təri yi bu ba a i rig sa hah a ku pən ye kai, kuruma ked ked ked ri bəi zani a kurumam pən how bulah kai aba kpag kpag.